كنفضل تكون عندي القدرة باش نتحكم في الطقس، حيت ديك الساعة غدي نقدر نغير الجو على حسب الاحتياجات ديالي وديال الناس. وهاد القدرة غادي تعاونني باش نوفر بيئة مريحة للناس و غادي نقدرو نواجهو بها التغيرات المناخية والأزمات الطبيعية لكنعيشو.